طبعا أنا أفظل إنه يكون عندي <hesitation> فلوس أكثر، لإنه أحس إنها إختصار لتظييع وجت طويل من حياتي، لإنه الحين أنا أحاول إني <hesitation> أحسن من حياتي المادية، أشتغل أكثر، أبحث عن عمل أفظل، لكن لو أحصل فلوس كثيرة تغنيني عن هذا المشوار الطويل من الكفاح، وبختصر أشياء كثيرة وبحجج أشياء كثيرة من حياتي بأجصر وجت.